Eritsereto hoe nomea <noise> saritany mitariky any amy ny harena ao anaty nosy aolo raiky iha. Volagno gny mitranga ao afaran'izay.